Ní rchiglaza rawúa ni na nyis zyiehd bcuetz laní naní nyis zyiehd cun btyióozh cun zhiéty chi cun ra chi rchiely cun bcuetz áh idiera bcuetzegía chi chi ni cheen logí chi cun tïé get biad igyiezhzaní lóo gí ah chi naganí gwen cun tïé gyény gun.